ليا كنت بساعد الناس انها تتعلم حاجة لاني كنت مدرس استاز يعني واستمتعت بيها كتير امال انت بتعلم واحد ازاي يجرا ويكتب دي حاجة عن رب العالمين كبيرة جوي